Ña que vichíi tu ñá yo na chineoña xin ni no ho luz yó tá va chi nrea ña konioo ña konivago ta ngu ña xhixaoyó to ho xa nria tá vii nachivaoña xa na ko vixhia ta inka kii nada kuchó ha nrute vidii a tikuii yó tu konio ña ta ta ku ini yó tá ku vichiita a tatio tikuii no ta nrua hielo ta ta kao ña ko nrutevidii tá ku tavio ña jan tá tavio hielo jan ta taoña iní iin vaso tá ku nru vichíi ga ti kuii ha nrute vidi kao kóo a to iin yo ti kan tu ko iin tú iin cerveza yó tá, ku kada vichóta a ta kota a nra iin tu inga nrutevayó nrutevayó ña xatainio kó ña ko vichiita ta ku tan ko vichia a koñoxó tao ña ho o o. kongelador ta dikuan nguan kunaga ña nri to yá uu a oni kii danguan ni nanrukio ña na dachoña tá ngua ngua tibia kunaga ña dikan na konokaña ini ña ke vixhi ñayó.